<laughs> haya natamwiye kuhusu wanu wadodo wakasoma kuanzia dakwanza, dakaidi mpaka kubwa da saba, kuita sekondari, <hesitation> kujaaa fomu foo mpaka kuitta chou kikuu, kama uwezo huo hamwana wamsomesha, kusudi apate maendeleo labda <hesitation> a- a- labda <hesitation> u- nawe umri wako usogea sogea hiza kusaidii kuitakiwa kikuu mwana <hesitation> nii- ni muhimu kama nafasi ya wasomesha mpaka <hesitation> chuo cho kikuu waita watagosa ndima nawe ba nawasomeshe <hesitation> aso- avyae asomeshe wanaee naye keza awasomeshe mpaka chuo kikuu kio mbaya, kama kakuna uwezo basi akini kama uwezo uwaho ukajitahidi kuondeza basi mwana asoma mpaka chuo kikuu akagosowe ndima apate kunufaika yeye na familia yako <hesitation> ai- aidha na wewe hadaha kweza kama Maisha yaho <hesitation> kiku kugodagoda kusogezasogeza basi ukamwiya nawe enda ulehe heda mwana akaita chuo kikuu ukamsomeshe, kama haukudakikana basi akini cha muhimu hasa wana wasome wabuhe chuo kikuu, nebaha hata wewe mzazi waona mwenye wapata nguvu mwanangu kapata maendeleo matana, ukienda mwe mzi watoa kifua mbele, waringa, <hesitation> mwana katia nemwa <hesitation> mwanangu aya Waziyi kaita mpaka chuo kikuu yuda mwana, huyo mwana mwanane naye ana akiyi tangu aho mwanzo, yakuvaha wakavuka daasa dakwanza mpaka kabuha huko <hesitation> Mwenyezi Mungu amjayie unaona, kabinda kuwamba hivyo basi nana agoso wendele wakwe, chakushukuyu mwana Fulani aendelea <hesitation> vizu vitana lakini usikutenda roho mbaya, maana umwe wana kinyumwe moyo mwana mwezi akaendelea ye <hesitation> a- aumie kinyu hakifaa kwa moyo, maana mweziwo akapata nawe pia daku kujali kwamba <hesitation> yuda mma akija akamboka kaha <hesitation> ma- mahado wasengenyeni kaguhe ndimwi ugemwe laga maana mwezio kasoma, kasomeshwa vitana <hesitation> na- nawe wakosako kwenda kinyume, bali nawe furahia ambe mwanangu na mie hadaha akweza Mungu akamjayie akaendelee niwe raha hiyo, lakini ukaeta fihimwe <hesitation> mwe- mwemwana mwenzio kinyuu watu wa kitanga pia nafihi havifananu, hana mwezio akapata hata wewe nawe kupata washukuyu Mungu neaho, kwa mwana asome abohe chuo kikuu ne shukurani kama uwezo uwaho akini kama uwezo kakuna basi wahaya muha yeyeye lakini akapata yeye naye kapata, keza kutana <hesitation> Fulani naye kapata dima na mwana wa mwenzie <hesitation> bwana mie nkisoma mpaka kiboha hivi na hivi na hivi na hivi nahada kutenda Kumnyoshea siha mwenziwe naye akaendelea, <hesitation> hasa tese kudafihi tese kutiba kinyuu mwana mweziwe akapata, wose <hesitation> tiwe na roho mwenge, tiwe na upendo maana mwenzako kapata ne wiwe nawe kupata, ne aha akini tuombacho wana waite chuo kikuu ni huo uwezo twashindwa, akini kama tadaha twatamani wana wose waite chuo kikuu wagosi kwa wavyee <hesitation> wapate maendeleo <hesitation> eaho hapa nakaeda heka na basita hena <hesitation> <laughs> <hesitation> basi wa- wada wana wenye hao mpaka chuo kikuu, nkaita sekubinda gima na ntii, mkabinda kufanikisha muwe na nyuma mmanye wada wavyee ziwetu wapate tabu kutisomesha tangu chekechea hata daasa da kwanza mpaka nkubuhako nkubuhako akini sio kabuha huko kupata kazi cha kupata kamwona dama mi ako datetea kwamba <hesitation> bladifuu huyo enda amanye mwenye na aite huko asumbua sumbua nini ye <hesitation> ka- kada vyafo hivyo anipisha anipishiani na anieke mie ndo <hesitation> u- uhondo wangu kaikundwa hiyo, mkaita huko mkafanikisha muwe na nyuma mkumbuke <hesitation> wazazi wavyazi wenu wakivyee na wakigosi na ndugu i zenu mwezea familia nahawa nao wasogee mbele Wapate kugosowa ndima kama hizo nkupatazo, nawe umo weumo kupata hiyo ndima badaha ya kumdoha mwezio mtuune akagosowa ndima akaendelea. wantu wadohana wenye siku hizi ku shughuli, ukapata shughuli mdohe mweziwe mweziwe naye amdohe mwezie, ne wantu waendeleavyo kuhusu <hesitation> nanihii hizo shughuli zetu za hisaka, akini wewe ukupata wamba <hesitation> kipata nkawa nkioni anga mwenyemwenye naekeahekea kitutu chakwe wanikanya nakipata ndima naomba nimzengee <hesitation> kama nkio kuzenga aho siku za nyuma wantegemea mimi enda amanye mwenye, akini kaipendeze huyo mtu akapata ndima awe na nyuma huna aho kibanda wamia ko natokea ko <hesitation> sasa hao wazenge wa nyumba kila mtu ana heya, haya bana kantiana bana kanya hambigwa kanya yaani <hesitation> ka- kagusa nyumba yenye maana na mie kwa hadiye hata nafia hapana akini akabinda kuita tosho na aho akienda kupata hao kina mwana myeka, hawa bana nkauya nyuma, akaona mi akokana mjali naona mme kawa mmami, <hesitation> ni hawa wana vivyee vya siku hizi ne wakina mwana myeka atatozwa shati, bwana nkawiye na nyuma mwana tenda wote kukaza moyo au we kaya weza akugosowe <hesitation>